Tamin'ny tao raika ambin'ny telopolo sy arivo <noise> i F-Ferdina Premier De Lion sy Castille <hesitation> Anexade-Anexasse <hesitation> Le Leon nanomboky reonametraky an'io fanjakana Musulmant io tao Espagne.